<hesitation> Raha agnatin'ny volandraika a, indroy i angamba zaho miantsena mandeha bazary a de <hesitation> fotoagna laniko a, adin'ny telo akeo adiny telo akeo za re- zaho isaky mandeha de adiny telo foagna zah satria marobe le raha zahagna ao koa andeha miodikodina akeo igny de lagny mi adiny telo.